Pues canderi mesa pan nangolole palmurango mesa mas la tenga el carpintero paya clavo poshin tabla parangayano mesa pashinga ata ta martillo llabo patarmar elunque palangano mesa tayke ella aslet ahí carpintero, parangue quimijam. jam tumaran porque majiel me atrazo pues para mauyuiar ya no hay aten hay aten me ushumbation con mas jaudi como maramesa con todo un tamaran como un gama jamaran un carpintero jamaran